أول شي أكون رايق وأحاول ما أعصب، أقول له بكل احترام: "أخوي، والله عندي شغل ضروري لازم أخلصه، إذا تقدر تخليني أركز شوي أكون شاكر لك." وأبتسم عشان ما يحس إني أهاوشه. وإذا استمر يضايق، أقول له بطريقة هادية: "أنا ما أحب أكون ثقيل، بس ترا الوقت داهمني، خلنا نكمل سوالفنا بعد الشغل." مرات الناس ما ينتبهون إنهم يسببون إزعاج، بس إذا كلمتهم بأدب، يحترمونك أكثر. المهم ما تخسر علاقتك، بس تحط حدود عشان تقدر تنتج وتخلص اللي وراك.